الألات تقدر تنتج الفن، بس يظل الفن جهد بشري بشكل أساسي. التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ممكن تساعد في خلق أعمال فنية، لكنها تعتمد على البيانات والتعلم من الأعمال البشرية. الفن يعبر عن المشاعر والتجارب الإنسانية، وهالشيء يصعب تقليدها. بالتالي ممكن نعتبر إنتاج الألات للفن كأداة مساعدة، لكن اللمسة الإنسانية تبقي أساسية في الفن.